सब जानवरों की आंखा नी हूंदी उदाहरण तौर पर कुछ गुफा मा रैंण वला छन गुफाएं मछली आंखा नी हूंदी कई कीडो भी आंखा नी हूदी उ अलग अलग इंद्रियों से चीजों थै समझदा और परखदा छन।